Karazagna sport e, foot e, basket e, rugby o, tennis e, lomoagno, de <hesitation> de saut hauteur, de saut à longueur, de hazakazaka, <hesitation> de bisiklety.